﻿Kianunga tetarareta oparea seve yave <hesitation> ajavaera akaru jetapeyave jaen, jaema <hesitation> seatei aja ai jokopeyave, jaetako supe ñeirom seve, mbaetita sepuere aja añave akaru nde neretape <noise> erei ajataaa iru ara jaema jokope yandepuerevaera yakaru pave